<hesitation> أحسن وظيفة هي إن أنا أشتغل في المبيعات لأن أنا بحب أسمع الناس وبحب إن أنا أساعدهم إنهم يوصلوا لحل لمشاكلهم، ف <hesitation> الوظيفة دي هي اللي هأكون فيها كويس جداً لأن أنا بقدر <hesitation> أشوف حلول للحاجة بطرق مختلفة ده هيقدر يساعد العميل على إنه يختار القرار الصح سواء في شرا المنتج بتاعي <hesitation> أو منتج تاني.